Naka ke tototot sin mes guna, i kekerek puna, i hatsin punai kar. Na ku kekerek, totot tena kapanas a tena ka hatsin in kar, hatsin o bout. Yi nahuenu panas naka kari ka to totot na yi ih. Ka manas in mes in poat, bei mes in uncle tena nao meh hate ne na, na ka hatsin yo bout. Men mu sosoh ai ton Petats, be youh hate nena ka hatsin yo bout. Maman in poat tin bobong ai na ku kanat meo bout, hatsin. Na meh hapio youh tin kan pa peles, Tung. Ai youh nameh taon ai na ku nu poit yo bout, hatsin poit punai Petats tin ton, kaka a men. Poat mes in roron, <hesitation> sone roron mes hakap be na koh bo gun o bout, be na rarao papan ogun, koba totot tena hirhiring sin not ih, ena ka mes hatsin not in kar. Bei na manas mes in poat bei kan uncle man tena, i kaka as ai taon, <noise> i tsin mei meh in mes in kar be youh hate manas nena "No tuan hatsin nomai kar?" Bai na, "Na tuan hatsin ogun, kobe no ma haroot oku ena papu hatania sin puri youh." Ka manas in mes in neh bai youh hate nena, "Ki tin kar enen, no na hius main kar." Bai na nu manas gun ki tin kar, <noise> men ai kan hamunisin koas omen, hatania guin kar, hatsin a manas gun ai youh. Tsin puna men yu eh, nao men i kuo, men huis amanas men in kar yu eh. Huis hakap men in kar be na hate amanas gun o papen. Bei naka panas i totot sin i na yu ih. Maman in poat na ku ka, na ku tot sin panas ena ka mes hatsin i kar. Kap omai kuo, huis hakap pumen in kar, tsin omu meh, <noise> nao mu meh peles, kao men. <noise> Be youh me soot on tin bongbong, be youh rare sin i hatsin punai kar, bena, "Na hatsin gunai kar ti neh, be men na huis mu nai youh." "Raeh on, mahu be no mu koas petas me na be no mu nunu moni a to katun ke koas orih." A men mu tsin meh i taon, nameh, <noise> ai youh ha- hanamot pore nai key ai youh hate na, "Hakoas munika o katun." I sto, ai na ku nu pore in kar, tsin nah hakoas, me soot. <noise> Poat to hot, <noise> tsin-tsin hanon omen peles. Ai youh raroh punuh ton, ai youh hanamot ena in key. Be poat amanas i eh, be youh hate ne na ka hamatonan o laisins tena. O sinisoh tena i boak amaman panas, <hesitation> hatsin maman tun petas gun in kar, yi nake ke mei tatagisan punai youh <noise> to hatsin kar. Ka be na hatsin gun kar. Hare poat akap in roron, manas akap be na hahatsin kar o gun. Men mu siso oku petas, i taon, ai pleles poit, peles ai men mu kui in kainkain haiya. <noise> Mes amanas in neh, <noise> men mu tuhan poit dibae taon. Tsin omu nah, nao men na stop omai maket. Peis- peispla maket kuru i na stop a men, <hesitation> maket i kobok. Be men hihon kusi omen. Hihon mani, hihon peno, hihon sien, bo totot i kukui keis, hare ni mas mes mei na, <noise> hate pei uncle man tena ena. "Eno hatsin pore mai kar yu ih." Yu eh, tin maket e eh, nu gun kar, tsin omu nah. Nao men, na hasung sai oma tin hahuenu in maket, pan hahatoan, hasung oma yu eh, hon sai pore orih lain kei mei han pumea run tin pan hahatoan hamuo, hihon sai oria tin pan hahatoan hamuo, mahut sai, hahuenu in pan hahatoan. Kap ona yu eh, tsin omu meh, nao meh hasung muin kar bao lain koas oria to bout bai run hapis orih, di raroh nah ton. Poat i eh, na ku nu amanas in key tin kar. Hakoas gun nahuenu na pean - hakoas gun na huenu na pean tin kar, be men tsin amanas omu nah. <noise> Tsin omu nah baron tin neh, nao mu nah sahis men o skul i Tukihing, tsin omu nah. Pan pinipo ke-ke son dia run Nopinu, ye na hasung guana i kar. Tsin omu nah yas mes, tin pan sikut tok ao numa. Hagum guai kar to pokus, koh bo gun in kar, tu boai kei namei na na ri gum a nahen in kar. Hate gue run, "Gum hahanos yem ena. Na tara kusi gun o katun i ih." Koh panas i kato na na, nao gun be na na rura gun re kawo, ko matohan na, bubu na, kantere na ki ka a eh, rura ina erun, me puo rura e na ku henatung me run, na ku sasanak oku i numa be run tsia o rih. Ri tsia bein bubu man tena ngo poit ne na, hate ne na, "No mas kato hanon on. Me nate pu- punit, mo toae o roron ona tse koroput ona." Tataan gonan poit ogu meh, me koas ogun tin kar. <noise> Koas puana tin kar be na hatania gun in kar, yo manas i sep yana nome tena yu eh. Kar i tereret o panas mea to pokus nao meh be tanukap on. Tereret hakoan meh, ribeis i tereret pumioh. Bein kar e tanukap panas on, be men e kao ma nahen tin kar. I ka bei mes in masin pea to lain tin baron, lain kiri kui ai baron, me soot hasek poit nin kar. Me hagum nai youh yas baron. Be na nu gun kar i ih, tsin amanas omu meh. Tsin omu meh, nao mu meh peles, me hasung hanon guin kar. Hate gun tu boai, "Na panam, na sisiuh am be mu soh am. Na pose ao lain tin kar." Poat i soh puna, mei tagisan punai youh tanukap me pume na in kar. Na ku kekerek bai na hatsin guin kar. Nao meh, na soh omen tin bong. Kanat amanas tin bobong bao lain ke to din kar me soot orih. Me soot purun, be na hate tot gue run. "Ena tanukap men gume kar." Be run, "Si hate na hatsin punao in kar." "Mei ah, nasi ba kato be na tsin megunai kar." "Man, yo bai nit e na petas onit i taon." Men mu na nah i taon, na soot puamen i taon, bai nakatuun kei to in kar hate ne na, "Ta hon panis petas nit mo mira tin kar, ke patak o meh." Tsimou gun-tsi mougun-tsimou gun tuan sep punai youh yo mira, be na soat poit gume yuh be mene hagum hanon mai youh tin kar. Bai men hot poit omen. Na puna men, bai run na ngangak sai dai nai peles. Ri hate na ka kama- na ka kama kuo be na hatsin guin naka kao na ih. Tanasah, kani poat, nakai ih tuan sep dibao nisuh, hatsin purih in kar be tanukap on. Hatuan ana yu eh, mei sai tsin papan punai kar tuan on i pion. Kobe pion not e ih, tototot sin mes guna, hahatsin punai kar. Kobei poat oku panas i ih, mei tatagisan punai youh i, hatsin kekerek punai kar be na tanukap ogun. Kanaka sai ke kaka ona to totot na, natung punai na huo. Mei tatasisan punai youh. Mes in neh, men mu hakap pilei meh. Nao mu meh, hen omen tin neh, soh. Poat i soh puna, bei mes nakatuun me ngongo ne na tin bong. <noise> Hakanat on, ngongo- ngongo- ngongo. Kanat ogu meh, rare gue, "Hage nasah hakant sin nomo?" Be youh hate ne na, "In na huo bah." "Ya kao nouh na huo?" "E ih, kao na ih kotonan." Hatania i men tin neh tuan mes nin bong pea, men mu hunuo pup o panas in na huo. Hatania yamen Nashoa, be na on, nah, nao men i papu popoan napinipo, be na gonan sin gue tou na sak punai yuh i na huo, bein tsi mes tsi lapun e gonan, gonan mei nate puh na huo ka ai kotonan. Gonan on be na kato hatsia sai pore nin na huo. Be na pupu onot gue youh na huo. Pup gunai youh na huo, nao mu nah. Na mes nah Kovang, be na hate manas guin mes napean, habit in pan ka ai na huo. Na huo kinan sai pore no konan e ih be tsia on. Be men mu. <noise> Men mu hahanos o panas ai kotonan a me hasung puh. <noise> Poat i tsia sin punouh noun, Be youh na poit o meh, nameh. Be men na poit o men Nashoa. E Hanoan i hunua pup emen tin poat i eh. Poat i eh, hanoan hunua pup emen, be na hate as gun e youh, eno, no lapun on, mei tuan na hasikut pumeao. Na huo kot nai no be no mu kap mes, no mat mes oma. Mei tuan puo mes naka tin na huo. Poat in na huo i nameh, tang ona popoan yas tasi, be na kinan gun mo kus te Halean, nitsi tun kus. Be na hituk sin panas guo tun kus ire, na herik haobot guo tun kus, soat gume run kotonan, be na sanak hangangan guo tun kus kotonan. Poat i sanak hangangan, bae yi na huo ih, tsirit panas katoi miouh, napeen mes to hitago. Ba poat i na pumiouh, be na soat poit guo tun kus, na hapio poit guai yuh numa. Na hapio poit puana youh numa, be na nu guo sak, hituk poit i kato i me na be na sek ogun yas mes to hitago. Na ton panas ogua to hitago, be na hate gue Goldie, "Habit Habit meh, torch i me na huo." Be poat i torch pumiouh be na huo nanah meh-nana meh, napeen mes i toon ana. Na ku toon a yas to hitago be youh kao na napeen. Bei poat i na panas pumiouh i toon ana, bai na soat kai panas guo sak be na sak popoan mes gun mo nio teyouh. I sak punai youh i na huo ih, bai na ku hapu petas i na huo i mat. Bai na ku manas ogun, "Na huo mat o nah." Kurap ogun- Kurap ogun be na namot amanas gun na huo. Na huo hasagohan i namot punai youh, be na hapu goa gu mei na huo na peke, be na huo kato on, hatusioung sai pore e ne na. I hatusioung mepi na huo na, mu nahiring uh, ko hiring na. Hatusioung meh, be na ku tatu hasek hakoan keis e youh. Tsi laspla tsi hiring kei ka tena yi namot panas me yana in na huo, be na goa gun, goa gue youh tuan na soot puana na peke. Ba nitsi tuhen tena ri na meh, tsi uncle tena ri soat i meh o sak, kinat, niko Soat i me run be run na panas ori meh be run hate die na, "Hakonan in pan e nomot omao." Poat i hakonan puna bein mes in uncle man tena hate nena, "Hases o baku teno." Be poat i hase panas puna, be youh nu no sak be youh sak popoan sai nin na huo, be nu sai nin na niko, be youh nget sai nai youh to baku. Poat i nget puyuh na huo to baku, na huo i mat. Poat i mat pu eh na huo, na huo tun ona eh bai na tun as oguai hapan. Be poat i tun puana hapan, be run rangat die na, "Ya manas kato sin purih na huo kao na ih. Be na hate gue run, "Raeh on, tin bong i pion, mei tuan beok purea nit e youh. Kobe kikit dih, kikit pumen eyouh na huo, na hakurek me men mu kikit in na huo be men na hakurek me youh to roi, to hitago poit. Hakit amanas men e youh eh, bain na huo e, mo natsi uh tos. Tos o panas, na huo in roron, in paat, in pongot I tos puo natsi eh, tuan mes i kap mes puo natsi. Men na soh bo men e youh. Men mu soh tin bong, kanat ogun tin bobong, na haoh men na huo, katuun aobot, hatania mea har reh to kao harereh. Katuun ri na meh be run me rorot orih tin na huo. Rorot o panas be run kinan di sis punai na huo. Sis ina, ken- ken kat yana popoan in na huo bena rois guo mo tot uh. Nahen tomo tot i na huo ih, saput in maman naka. In hun, in nunut papan, in tin i ka a nahen tomo tot ina huo. Poat i <hesitation> ken punai yuh, rois gun o tot, bi go tot. Bena nget bumbum amanas gue yuh na huo. Nget bumbum gue yuh, sis- sis hakap ina eh mo pepem uh. Sis ina mo pepem uh bena haka hanon gue youh. Bena nget bumbum amanas gue youh na huo. Bumbum hanon kuru gue yuh, haka guai youh to kohen bena rare amanas guo katuun, "Si temu hehen nin na huo?" Kao pan ri les, kao pan ri mangin. Lain kari mangin ri nu be run hen orih. Poat ina pso pumen e youh na huo, beno hare mes in kekeneo, ke hohon dia i sto. I peso i men hen, kani pan rako i men. Be men hen mene youh to gao naan. Katuun ri me rarangat sai sin in na huo be na hate gue run, "Mei sai ah pa huo, pa huo kap petas." Tuan on tin poat i eh, mei sai ah, mei sai an kinan sai puna hasung sai pumei na huo. Na ku natung hakap in mes. Kame keis nin kanipan e kao rih, kobe mei sai a hasung purun o huo. Yi naka kaka mes ona to go totot na, na ku kekerek tuan i paat puna ih. Na huenu naka k totot mes sin guna. Na ku tanukap mein kar ain poat i natung punai na huo. Tutuut tena i his-his, hate purun, mes napean i natung in na huo. Kao pan ri ra- rare na bai na hate gue run, "Manon, na ku natung in na huo." E youh i naka kei totot sin mes guna maman in poat. Na huenu naka, tou hatsin kar tena tanukap me punai youh ai natung puna i na huo. Eyouh oku.